சாத்தியமான சிறந்த பிறந்தநாள் காட்சி இங்கே. உலகம் முழுவதிலுமிருந்து அன்பானவர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரின் மெய்நிகர். சேகரிப்புடன் கொண்டாட்டம் தொடங்குகிறது. அவர்கள் அனைவரும் ஒருவரையொருவர். தொடர்புகொள்ளவும் கதைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும். மற்றும் ஒருவரையொருவர் நிறுவனத்தை அனுபவிக்கவும். அனுமதிக்கும் ஒரு எதிர்கால அதிவேகமான தளத்தின். மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர்.